L’istruzioni è assai impurtanti pi la sucità, picchì ci sunnu pirsuni ca hannu l’abitùdini di usari la canuscenza contra l’àutri pi aviri vantaggiu. Si chistu nun ci fussi, puru senza canuscenza putissi èssirici armonìa suciali. Ma cu la tendenza a circari vantaggiu e a èssiri egoisti, è megghiu si l’istruzioni è prisenti accussì tutti putìssimu èssiri capaci di difènnirini contra di chiddi ca hannu mali idei.